عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة ليا أنا من أحسن الاوقات الي تچى على خاطر نرتاح فيها من الخدمة نرتاح فيها من ضغوطات الكليكا نبعدوا شوية أنا والعايلة وال-الأولاد نخرجوا نمشيوا نحوصوا وندورو نفطروا ساعات في بلايس خارچ الدار يعني آآ يعني نستمتعوا فيها بالوقت بتاعنا خاصة في المحواز.